Ko'o nu'o kunravia xhi vité kuana chin iin taza yukú koxhi xhí ihó yuku ñoo davii ndó já koo xhí nriaduvaxí, chí nakuenta na kó jan davii ku'u xhí najandoni nikuanaxi iin taza nruté yukú, na kochi chí ñandobaxhí, kuana xhí iin alimento ná kaxixi kudadii uj nruté chón kandió chón koxhini, kexhi cilandró ti kóp já nravichí, ke sopa kaxhixichí ná nriuvanó xhiní.